Pues ne nikilnamihtok nomama okitlaliliayah koyoniayah neka tlali okitopewaya se cubeta de tepostli okopaya atl, wa ohpa tikontlalia ke kua tiempo de calor tlalia ompa to refresco, tkamatzakua ya ompa ma yeto, yatikohkuas ta sesek, o si amo ihtik ka noawelita ihtik tahke kahkawa in refresco o itlah frutas si kiniki frutas ohpa kakawah.